الله ما اعتقد يعني اني شايفة حيوانات جبيرة لان هنا بس بحديقة الحيوانات جان اكو بس هاي الحيوانات الاعتيادية الاسد حيوان اللاما يعني ما شايفة حيوان حيل جبير حقيقي